Tum a ͻbͻboa ma meetum m'akyerɛ mbowa dza wͻnyɛ nna mepɛ osiandɛ mbowa no bi wͻ hͻ a hͻnho yɛ hu paa. ͻba no dɛ yɛma hͻn kwan dɛ wͻmbra nyimpa mu a, onndzi sema mpo nna enyimpa no beberee ewuwu. Bi tse dɛ gyata, mbowatsena nna beberee a wͻkeka ho. Sɛ minya tum a ͻbͻboa ma m'akyerɛ hͻn dza wͻnyɛ a, ͻno yebotum ama wͻaba kurow mu naaso wonntum nnhaw nyimpa biara.